Agnatine firenena maromaro avao e fantako, fa mety hizaka ame eo ame dimy eo ngamba: i Madagasikara eka e voalohany, i Fransy, i Etats Unis, i Japon, ao i China, ao Rosia, ao avao koa i <hesitation> Malaisie, <hesitation> hanisike zay izy.